باش تبدل اللمبوبة ساهل ، أول حاجة تجيب لمبوبة جديدة ، تنحي تطلع على حاجة ، سلم تطلع عليه، تنحي اللمبوبة القديمة المحروقة ، تشد اللمبوبة الجديدة ، تركبها في بلاصتها تتأكد لي هي بالقدا مركبة رابحة ماهيش تتدردع ، تعاود تسكر الكاشي نتاعها بالقدا ، وتحل الضوء وتبعد شوية وتتأكد أنها مريقلة ولا لا.